Leemaaru e woodi saasiiji ɗuuɗɗi, ndu woodi saasi maɓɓitirgel, ngel maɓɓitirtaa kununo ɗaa ndu, e ngel leemaaru e woodi jogorɗum, to njogotoda e ɗum maa, toggel sudda e njel maa.